Kodi jiaa kuja naandi'i ja ja dakendo ndiu'uyu ta pared ve'e nuu io ja takando tedi dakendo in ndiuuyuu ve'endo ja o tavando in ndiuuyuu tiuk kodi ndiukundo martillo na ja ka'anindoxi jandiuva'axi.